هلا راشد حياك حبيبي ,شو اخبارك الف مبروك العرس توني ادري انك عرست ما قلت لي الف مبروك والله يهنيك ويكتب لك الخير ويرزقكم من ذريه الصالحه, وتعيشون في سعاده ويا رب ومنك المال ,ومنها العيال والله يبعد عنكم عين الحاسدين يا رب ان شاء الله ويسعدكم في حياتكم الزوجيه.